Kutre weshiidima iamba linu shi mwisho wakwafo. maanaki mungu nife aleikya mfiri wo ambao mndu ateishi uliisha uliisha atra kwa kutre weidima ilala ngama uteshaa mka se maana mungu nife aishi mwisho wa mndu ulikuta